همبرګر کې غوښه اکثره د غوا قیمه وي. دا قیمه لږ مالګه، مرچ او مصاله لري. غوښه ګول یا ګرد شکله کېږي، لکه یوه ټیکه. بیا دا ټیکه په تاوه یا ګرمه سطح پخه شي. کله چې ښه سره شي، نو همبرګر ته ور اضافه کېږي.